Toh hansi wo day ɲga nda haŋkaŋ ci i haya, ɲga nda maje hansi wo day a beeri ŋda maje. Maje ga baa, maje ga ba boro a ga hin ka kani ni boŋ, haikulu a ga hin ka te ni se ɲga nda hansi. Hansi mo saaji ra day no a ga koy ka ɲga hamize ceeci da ni na ceeci nin da ma koy a ma di ni se hamize kaŋ no ni tunandi. Maje mo kuma kala da ni kande ka ceeci a se da manci danfane wala caŋ, ɲgay day no a ga ceeci fu ra. Ɲgay kaci a ɲwaaro kaŋ a ga ceeci. Da mo ikayna no, lokaci kulu day haikulu kaŋ a ga ba nin no ga ceeci a se. Da manci nin ka'kande a se, a sihin ka ɲga boŋ ɲwaayandi. Yaadin no ba hansi mo, hansi bumbo da ikayna no, yaadin day no ni ga soobay ka zirga-zirga nda ka soobay ka a ɲwaayandi kala da a to ɲga boŋ boro ga, ɲga no a ga hin ka ceeci ka ɲga boŋ ɲwaayandi. Don haka, yaadin no hayay kulu go da. Maje wallahi ba ni boŋ a ga hin ka kani ɲga wo day gaa hamo day no a ga baa da ka'ka kani ni boŋ day lokaci kulu ba ni jirbi no a ga hin ka'ka ka kani ni cire wala ni boŋ, ni dima boŋ lokaci kulu mo yaadin no a go da. Hansi mo bine, taray no a go a ga koy saajo ra ɲgawo ba gwarŋwo ize waani yaŋ no a di, a ga hin ka di ka ɲwa ɲgawo baasi. Yaadin day no, i yanayay goo da ɲgay no kaci matekaŋ i go gaa dira nda yaadin.